Hawlu lesdi mai guldum buri dudugo amma wakkati fere don pewol. guldum do vallita dabbaji be Audi ndemri je lesdi mai do vallita be nange je be nafftirta be heba hite lantarki je jamanu. Hawlu mai dudai wailutuggo Sam ummatoore lesdi mai kullum bedo nder guldum on be nage warti be arti be vowi be guldum be nage mai Wala dama be Sam. wakkati sedda on tan be hebata pewol be ndiyam heba lesdi mai su'a Audi mabbe heba ko naftira mauna.